Stüdiu l'itinerari, stüdiu coza purteme che a pudrìa esi 'na 'na cartin-a e ël binocul, tanta roba da vesti sia spëssa che pa e pöi 'na pila, ën telu ch'a fa da tenda e pöi <hesitation> i bastuncin për la caminada e vëddi ën po l'itinerari cum al e